Eey, huutoraade ɓooɗe lamɗam kañum e conndi lamɗam ina seerda mbeleeki ñaamde. Sa huutoriima conndi ɓuri yaawde irtaade e kañum kala to nokkuɗa fof foti. Kono noon so a huutoriima ɓooɗe lamɗam a tawan maa taw nokkuuji goɗɗi ɓuri haaɗde lamɗam. Nokkuuji goɗɗi ina cafi, goɗɗi cafaani.